Men sizga ishonib aytgan sizlarimda barcha qo’shnilarga, hattoki o’z hamkasblarimga ham yetkazgansiz. Ahir bu insofsizlik, men sizdan bu darajada razillikni kutmagandim.